Kied, Iba, Ita, inan, itin, itiukied, itiaba, itia Ita, usukkied, dup, dupekied, dupeba, dupeta, dupenan, efud, efudekied, efudeba, efudeta, etudenan, edip, edipmakied, edip ma Iba, edip ma Ita, edip ma inan, edip ma itin, edip ma itiukied, edip ma itiaaba, edip ma Itiaita, edip ma usukkied, edip ma dup, edip ma dupekied, edip ma depeba, edip ma dupeta, dupenan, edip ma efud, edip ma etudekied, edip ma efudeba, edip ma efudeta, edip ma efudenan, aba, aba ma kied, aba ma itin, aba ma itiukied, aba ma itiaba, aba ma itiaita aba ma usukkied, aba ma dup, aba ma dupekied, aba ma dupeba, aba ma dupeta, aba ma dupenan, aba ma efud, aba ma efudekied, aba ma efudeba, aba ma efudeta, aba ma efudenan, ata, ata ma kied, ata ma Iba, ata ma Ita, ata ma inam ata ma ltun, ata ma Itiukied, ata ma Itiaba, ata ma itiaita, ata ma usukkied. ata ma dup, ata ma dupekied, ata ma dupeba, ata ma dupeta, ata ma dupenam, ata ma efud, ata ma efudekied, ata ma efudeba, ata ma efudeta, ata ma efudenan, anan, anan ma kied. anan ma Iba, anan ma Ita, anan ma inan, anan ma itia, anan ma itukied, anan ma Itiaba, anan ma Itiaita. anan ma usukkied, anan ma dup, anan ma dupekied, anan ma dupeba, anan ma dupeta, anan ma dupenam, anan ma efud, ananema efudekied, anan ma efudeba, anam ma efudeta, anan ma efudenan, lkie